Iu sugnu na pirsuna ca ‘un ci piaci stari davanti la televisioni a taliari. Mi piaci passiari in menzu la natura o pigghiari aria pulita in campagna. Quannu macari c’è malu tempu, allura pozzu passari na rancata davanti la televisioni taliannumi un documentariu ca parra di pianti o armali. Quannu ‘un mi taliu la televisioni, mi piaci pigghiari un libru e leggiri quarchi cosa.